Antis dava una tupa d'oras peru ara trebaju dendi casa i ena carretera, assinque no te pueu izil. Ain semanas que no me muevu dela ciá i al trebaju vo caminandu assinque dies menutus ala semana. Peru essas locuras delas ciais grandis d'echal dos o tres oras al día nel tren... amus, chacha! Pa güena gana! Se te va la vida en sin ve-la. Güenu, que m'enreu, qu'essu, que no llega a una ora la semana.